اشرح كيفية استبدال مصباح كهربائي أول شيء، اقطع الكهرباء عن المصباح، عن طريق مفتاح الإضاءة أو فصل الكهرباء من القاطع ثاني شيء، أمسك المصباح التالف بيدك، ولفه في عكس اتجاه عقارب الساعة عشان تطلعه من القاعدة وأخيراً، حط المصباح الجديد في مكانه، ولفه باتجاه عقارب الساعة عشان يثبت، وبعدين شغل الكهرباء